دباسة terise elton kaya fe toue tana goni دبوس daffi en دبوس e gendai talie ga algi, لكن kedka jagadra, en ورق ka jamen ورق deagid ta eskirousa دباسة log ademri douma bachi kani en ورق en bachadi دبوس fa koki wida en ورق en bachd wer wer dan kose dangi mona wala touge taka fa eska sokimo